<hesitation> cuando qas qakaj kakab'an li otz rik'in qa Dios qaqraqan qaj tzujun rik'in cuando kajwa'laj kisaqarek qab'an qoración qatzonoj qano'jb'al chiran ara' wa'l pi qajloom che paq'iij che chaq'ab' y ara' kajrichijij che kajb'in wii' kajwa'katek pi suwan, pab'aj juntir che kajb'eek wii' ara' li qajaaw qichb'iil.